وانا لوكان نجم نسافر توى وين نحب راني نمشي لطوكيو اليابان خاطر بلاد تختلف برشا على العالم الكل و تتصورلي باش نكتسف ثقافه غريبه و مأكولات لذيذه و خاصه نلقى تكنولوجيا متطوره <hesitation> زادا على هذا عندهم مناظر طبيعيه خلابه تخليك تعيش تجربه فريده و تهرب شويا من الروتين، بصراحه السفر لطوكيو باش تكون مغامره متتنساش و الله.